La Nova Zelanda è un paisi in Oceania in menzu a lu Oceanu Pacificu. Comu tutti li paisi ca sunnu ni lu Emisferu Australi, havi li stagiuni a riversu, cu la stati ca va di Dicembri a Marzu e lu nvernu va di Giugnu a Sittembri. La stati in Nova Zelanda è cauda cu temperaturi di vinticincu - trenta gradi e chiovi picca. Lu nvernu è chiù friddu, cu temperaturi di deci - quinnici gradi e chiovi spissu.